Kua mbaepïta ani color rosado jeiva, kua jae mbaepoti yerovia tuisagueva, <hesitation> aesa yave kuanunga color ouvi ämae kuñaretare, por que kuanunga clor seveguara omo representa kare jukurai supeguareta, jaerämo se kua color aesa yave, jokuare amo piensa, ouma añono sëäkape, de que kuanunga color, kuñareta ma oipota jayave ombo identifica kua color kuñareta.